عشان تعتذر صح لازم تكون صادق ومباشر يعني ممكن تجول للشخص أنا آسف على اللي سويته، واعترف بالخطأ اللي صار كمان حاول تفهم شعوره واطلب منه إنه يسامحك، الأهم إنك تتعهد طبعًا إن إنت ما راح تكرر نفس هذا الخطأ، واعتذر منه وجول له كلام حلو عشان يصدجك يعني.